Minya tum a ͻbͻboa mma m'akasa akyerɛ me daakye a, ͻno m'enyi bɛgye yie paa osiandɛ sɛ mowͻ dɛm tum no a, ͻno dza orebesi no mpo nnyɛ a, mowͻ dɛm tum no a ͻbͻboa me ma meetum m'akasa akyerɛ daakye akyerɛ mbrɛ mepɛ dɛ daakye si kͻ dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a ͻbͻboa ma hɛn nyinara atsena ahotͻ mu. Tum a ͻboa ma wotum nye daakye kasa na meenyi gye ho.